Unam emi anu nkudde emi okponde akan, akmanam ntewe kaña unam ejem okponde utra edi unam emi ekuudde enan ikọd, ito ekuud e enan ikọd. Unam oro odu ke midighe ata aki ikod emi ekponde eti eti umukwe unam oro Unam oro idukho ke mkpri mrpri aki ikọd edi aki ikọd eme okponde, ke edukde aki ikọd oro emekeme ndida mi okud owu ko ke ata ayan itie do ke uto unam oro esidum ukud unam emi enyene ete kied ekewidde unam oro enan ikọd, ndin ke enye ama ekewied unam oro unam oro ikidighe se emeode enyoñ edi ufọk. Iwid e esitie ke ke ikọd ebak, ebak ema esidoho mme ewu edi ndisie, mme esitetu ata ndisie mbak etudo ofo enyene abaña uto unam ntra Esitetu mi eka ndisie ko ke esid ikọd unam oro okpon, ke ebakde enan ikọd emi ema, owu itin ibimke ima idisim ufọk, udin ete mi enyene <hesitation> usun nte esisañade ewid enan emi unan oro ekere enan ikod, enye edi mkpon nkan unan. Itie emi nkekudde unum ikod emi edi mi ke itọ ke ito owu emi ekewidde e ekewia e ke aki ikọd emi ekaudde aki ikọd edenndu, aki ikọd oro ekere edenndu, mi emi nkekudde e, widde unam ini oro nkeman ndito iba kaña, nkenyun ndi idaba idaba eyein awon emi amande ndito iba. Ndin ke ini nkipde mbaña ete ke ete oro ewid unam oro ke aki ikọd eden ndu, ami mma nkiene nka ndisie mme owu ema enyuñ ekiene edi ndisie mkpo emi edi ke idaha ini emi ndide eyuñ owan isua edip ma dup ke mkpo emi eketibe. isua Itie emi nkekudde unum ikod emi edi mi ke itọ ke ito owu emi ekewidde e ekewia e ke aki ikọd emi ekaudde aki ikọd edenndu, aki ikọd oro ekere edenndu, mi emi nkekudde e, widde unam ini oro nkeman ndito iba kaña, nkenyun ndi idaba idaba eyein awon emi amande ndito iba. Ndin ke ini nkipde mbaña ete ke ete oro ewid unam oro ke aki ikọd eden ndu, ami mma nkiene nka ndisie mme owu ema enyuñ ekiene edi ndisie mkpo emi edi ke idaha ini emi ndide eyuñ owan isua edip ma dup ke mkpo emi eketibe. isua